Acua a böi, campa la pasta, ën des minüte, ün cuart d'ura al e cöita, prepara ën po dë carbonara cun l'öu e la pansëtta, cuand la pasta al e cöita, mës-cé tüt e pöi fa, bon